<hesitation> Ithopia hi ram lum, pa ngai tak mea nea. <hesitation> Antlasik tepo hi <hesitation> niviso matanga son ni. Celsius inkari aniplang pui trena. <hesitation> Marta tanga me hi tle min boruak. Alumdava <hesitation> temperature son panga tanga son tum inkar aniha. Awahero tsu ruwa hun chan kata asu chanto trena ne. <hesitation> Anipuila hian ruwa sunasap erze lak. <hesitation> Amaero tsu aboruak borulung chau pera sel trena ne. Dikrisiosit son ni atanga son tum inkar hi aniplang pui trena ne. <hesitation> Septyam bara tanga raven barbo <hesitation> boruak ke min alau daichang ledava. <hesitation> Son panga tanga ni nga inkar lau nin boruak. Atiang chaak. Amaero tsu ruwa tuyen ton hiat lem tutut tung ani. <hesitation>